Ny fankalazana ny fitsingerenan'ny taona tonga lafatra amiko an <hesitation> > tsy be filirony be fa rehefa mahatsiaro ny olona tena akaiky an'ahy, ny ray amandreniko ny mpiray tampo. Rehefa miarahaba ry zareo an dia efa ampy an'ahy iny. Ankoatra an'izay an misy ihany koa hoe manao lanonana kely surprise <hesitation> > miaraka misakafo rehefa antoandro na hariva dia <hesitation> > asiana mofomamy, dia misy cadeau.